<hesitation> në ko'o kyudujtë wi'inmantyë dun myxajtëp jawi'in, manytë dun oy mëd tuyoyanyë porque nëje'e yënak yamat jiotmadë pues neje'e a'ax a'ax jyotmëjë kabë dun oy mët tuyoyanyë a'ax.